أراه الرياضة مادة مهمة لازم يتعلمها الطفل باش يعرف قيمة تاع الرياضة وكيفاش تأثرله على حياته وعلى جسمه انا بالنسبة ليا الرياضة راهي حاجة مليحة يتعلمها الطفل باش يتعود عليها ويفهم-يفهم واش معناها واش هى الحاجات المنيحة اللي فيها باش يتعود عليها ويعني يخدمها في حياتو.